بعض المواضيع اللي تخليني دايم سعيد, إني أتكلم عنها هي السفر والمغامرة, بشارك قصص رحلاتي والأماكن اللي زرتها, بعد استمتعت بالسوالف عن الرياضة, خاصة كرة القدم, لأن فيها ذكريات حلوة مع أخوياي, واحب كمان أسولف عن الأكل, وتجارب الطبخ, لأني بكتشف وصفات جديدة, واشاركها مع عائلتي, هالمواضيع دوم تخليني مبتسم ومتحمس.